एक सोफा भी चार प्रकार का सोफा रहे है। खड़ो भी रहे है, आड़ो भी रहे है, <hesitation> आर ओ है, उड़ची भी रहे है, आपका टी टेबल भी रहे है। डाइनिंग टेबलों भी चार प्रकार का सोफा रहे है, खड़ो भी रहे है, आड़ो भी रहे है, टेबल भी रहे है <hesitation> योगा सात मो और अच्छी अलमारी योगा साथ मा आओय़। उड़ची नभी एक चार प्रकार का शैंग, भूमना वाली, एद बटना वाली, एड असी कुरची कहने का सोफा भी जाएं।